Misy karazany roa ny akanjo fanaovako no sady tiako. Eo ny akanjo mandritra ny andro mafana, dia ny akanjo akanjo totena izany an, fa fohifohy dia miboridandridana kokoa. Eo ihany kosa ny pataloha rehefa amin'ny andro mangatsiaka dia iny no miaro misy karazany iny ao ny jogging, dia ao ny pataloha ravin-damba.